A Novely Zelandy koa zen̈y, mirasa efatra koa vanim-potoan̈a amin-drô. Fôtony maventy koa tanànan-drô io. Avô klimàn-drô zen̈y miôva arakaraka tan̈y misy anao. Arakaraka tan̈y andianan̈ao zen̈y, aviô zen̈y misy bongo. Fa rô zen̈y man̈ana efatra efatra vanim-potoan̈a volan̈iko tio in̈y, karàha mahazatra olo jiàby in̈y.